To ma ho ɓona ka nɗri gari bau koɓowa ləvi nʒa gam masuazasa kobowa ləvi nʒa ganuna makaɓona sua duniya ʒə ma kabona nduza məli kaɓo ma kaɓona tana nehuma tawa tane lhəra huula mɓa koboul ka la’vi nʒa garibav ka ləvi nʒa shu bau ghəʒi rasa wato ma nʒa gari nʒa shuna kla yaruhumi gutiani ni mbua kuwani kla yarutumi kutani nimbua kumani klayaruhumi bakla nʒa ndri bakla nʒa ndri nimbua kumani gari mahə nʒa ndri huna yanuhumihə nihə nʒa ndri hunandui nihə nʒa ndri huna konaula kimbunduna sai nihə nʒa kullumi kimbi gari sai nihə nʒa kullumi hura ɓiɓlashu sai nihə nʒa kullumi ngraulashu amata me wa kaboklahə hənʒa shughəni wakoɓo klahə ndu ɓaina wakoɓo klahə ndua didimiya mbun kandua tsonduna gara klahəau ghəʒi sarasa tdarhin maka gena sanari ndarihina buagula mbuna kahi ɓa mbi həahiu domin ula hə shiri kwala rehə həkumi kaɓo kwa mbagu la mbui kanʒa ɓare pulai hə nʒa ru sunsunivi ninʒa nʒa kullumi sam sarashu wusuar koɓowa vala hətini ghəʒa ulana nan nesha wato ma koɓo na ka ləvi gari bau. Masəri na kla nʒa ndri ma sərina kla yaruhumi ma gəri na nihə nʒa ndum ndri mbinimbua kumani gəri mbinimbua kumani gəra ghəzi ra sa wato makanshualəsa gəra kla həntinu monduihə shualə na nʒa gəri kinina sai dai ndua nʒa ndri hənindui ndua nʒa ndr həna yurutumanji ndua shui nəni mbui ghənji na nza gərikinə gam hə sha sunfuniva pane baglambua ɓiɓaya fun foni vu gamma mbuagalambuna ma kualə hə kumni gamma mbugulambuna ma kuwa lə hə kumni kobo kwana kwalə ɓayi notui ndui sainatsu tsaundui nimbua tsu, nimbua tsu məli <hesitation> thəmigɦə nundui barka nimbua kumai kobo notundui minimbua tsu thəi thə <hesitation> bwagula vandui shəmbua kumani kobo nimbua tsu məli nʒa bibaini to ulamsaniye kobo ʒhə kumani menʒa gəna shire amfaniyaʒashu ghəzirasa wato ma nʒa sərina sai klo yaruhumi ni ubua kuman ɓa kla nʒa ndri həni mbua nʒa nuwi yei nduhəlahə ei kaitaha ei konama hinbundui nanʒa nukəkə ninuwa nʒa shui həni mbui mahə nʒa shu həni mbuna həsha haləni ninʒa re ulurrəhəu mahə nʒa shu təni mbu na halsha haləni ni nʒa re pulanʒa həru ko inja koɓo klahə sam ulana shiri ma mbua nʒanurana ulakoɓo klahə shunu mahəfa səri renʒanu huni həna ghətin ma we thəri nihə kare hə ule thəri nihə nguhə ule thəri nihə vala hə ghətinsi sua sanihəu amma mewa koɓo kla hə hə nʒa shuhəni mbu kənʒa ndui həni mbu. Nəhə ɗa mbui nihə <hesitation> wula mbui mbi kla baji nihə miməli nʒa ɓiɓaya mbui wunday thərihəna hə nduashine thənri həna hau ghəʒirasa mako bona ka ləvi gari bau kobowa ləvi guris kla yarutumi gəri klambua nʒanu gəri e kaihə lahə e mbui nuwa nʒa re riwa kutani hətini mbua vəli garo hə masurasa pana ʒhəninonuna wato kokowa ləvi garuna wato ma tushiya garina kla yaruhumi tushiya garəna kla yaruhumi nʒanʒazi kla yaruhumo re bakla ngiu kalare yarhumi nuaka huma baka nyu kwalara jaruhuma chilahuma meulana nyirikwalari yaruhuma chilahuma ndrna huna duhəlahə ndrna huna malnə ndma ashikhəhə ndana huni mbua re wurro ndrna huni mbuare warronu ko kəka nduashina ngiəhəu ndu ashina ɗana ɓui zanu kobozhə klahə mɓa bo nihə vala mbuni niə chibu kwala mbuni monduara kasa nihə vala hənji sainihə nani kona ma kimbundui wasa gari duarihə ʒhə kumi nanema mare yaruhuma səli suare pəla ka buagulambuna kambarahə nihə vala mbui amma ma tdrahəna həɓau ula mbuagulambua sikhə chengi ghəʒi suarasa ula mbuagula bua sikhə bahəre baɓa do notundui mewa yaruhuma ləri halnji ula kumanu suna niduhəlanʒa tuini mba ghənja vəli sua ʒima nduhəalanju nu ʒu ghə nduhəlanja ka tsuɓa mbi makantau koɓo makaran shui ani ula kobo kla nduhəla həsənki makarant ka asinkhə yi kai həlau kasa ma ireniʒhəna nʒa nihə chichif sasara ʒa. Nʒa nikə nʒa ndr huna niʒirəndua ghəzi rasa ma gərna kobowa ləvi gəanu kobo ula ləvi gəaru ulaya fari notui nduihəi kaboma narobui cewa wato ma kənjina hənja he mbi həanju manija he re mbihəa ba’a ti pua mbu ʒhə gun gui wato hotel, hotel ninja nyinyi ninja hehe wusuaraa barka ula kobo kla hənji hənja huləni a mbi sikhə sihui hənji mbuare ulrrohə mafa mbua tskhəi bay mbuare ulurrohə nduashina nʒahəndri sam tiwurro həu ndua shena valahənjiu barka maghənsi na kuala ɓei nenja kumi koɓonji kwa hənjainʒa shu həninmbu <hesitation> hənjanʒa shu bale mə kla yaruhumi ndue ɓainji ghəzi rasa wato nduengi hənsashu kobonja mɓa be a nasare hənji ɓau ngan hə mu koɓona ka ləvi gəri ɓau ka ləvi gəri ɓau domin yaruhumi ghənji ndua vəli gəri, gəri a kumani gəri nihə ɗu nʒa həni mbua nʒa nu a kumani gəri nehəɗa bakla nʒa nahhə a kumani gəri nehə ɗa bakla va la mbuagul ambui mburehə shiri hena mbua həhəghə shiri nihəvala hətini ba ʒhə nihuma kumani gəri amma ma koɓo klahə həi shiri yaruhumu həishirimbu hənʒa ndrhəni mbu gərashu mbugʊambu tivunihəhe mbuagulambui nihə he kwa kango nəhə he baa ka hətina halənini pinya hə to mewat kobo kbahə hə haləni n pinyi həmna ngui pinyina həungui pinyinəra sa’i yarahumi ai ghəʒi rusa maka kobona ulatsiriei. Nihə nəa həlka yaruhumi nikə tuba barka nza ɓiɓaihə kambrahəni yaruhuma vala hətini nihə kumani mɓa bo nʒa ndri hətini mbua nʒahə tiu arroui nihəvala mbua nʒahə wato tiurraohə mbinimbua kumai gəari mesaashuna kobo ləvi gəaru ghəzi mbuagʊa dalilinarasa wato kobowa ləvi səaru hə ɓa kawaiu ma wato ma koɓona a buni nʒa nundua ɗa no koɓo a bani nʒanundua də mi koɓo amm ko hənjima hənja fa gəra kobo ʒhəu mənja sa səra kobo ʒhəu ashi khənja sai gəra koɓo ʒhəu ulusuarasare barka makulalə mbua kumi kobo ʒhə kwana kwalə ɓai, kwalə bai, ma mbuagula kobo numbunu pane mbununa wato meuin ana kumani kobo ʒhənu həha puwandri ra vihəu to wuamfaniya kobo na, ma mbuaguka koɓona me ulana kumani kobo ʒə hə zimusua nabi mbi həhəu ulamsaniya kobonə shəzi ra sa kobowa lə gəaru ulato yaruhumi lənji na vəl gəari mbua nzani ndri klahətini nihə kumi gə ari tiuluaro ni hə kumi gəari tipwai hə məli thəni nihə kumigəari eulana ntamiya ndri tihənondu ʒari ɓay mbua nʒanure ma pane mbua nʒanura nta raiya ndri rehənihəna hə kuma yaruhumi mba həhi yaruhumi nta miya ndar rehənchi ghəzi rasa wato ma gərina kla yaruhun ni mbuwa kumani kla kobo ɓau mbulaguli shira ai ma mbu ra shirina manotundu fa manotui kobo nimbwa vanya na hə nsai. Gam ulana shiri ma ma koɓorana ulikləhə tunbi whui ngam ulana shirima koborana kivala həɓau həlikhə ni notui ndana mi kwa lənəa bajahiʒhə ninja ɗana mahənjina wanja jdembi kungiya nga shedan tneja məle kobo nitinyi nijja məli kobo ni swai kinja məli kabo ni ʒagara ʒuraguitini ani koɓo kla hənji nduadhina sa sara kobo ʒhəu ula kobo shikla hənji nduashia fagəra kobo əhə ani mota kla hənji ni nduashina səmiri mota ʒhə ʒusha kla hənji malatəshu sai srinya hə amma koɓo kam ɓilanji ɓau ula koɓo shi bulahi kobo, tayashu mayashu malahəshu ʒughə shu wusaari kobo ʒhə nafa nənji ghəʒa kobo ʒhə nafa hənjiu ghəzirasa makobo na ndr koɓo ama məluthənini koɓo, diyu koɓo ko kuda ndri mə’u thəni ni koɓo ko kuala ndri mesashuna ko nama kimbi kobo rehə kumani ko kwala ɓaina kikəl nʒa shuɓa hə sighəu ki kəl gəriɓahə sikhəu sai dai niʒi kəi ngə raulahə zikhə neɗahəna mazhəra shirinu. Maʒəra shirina ghəʒi naawai suja kobowa kəli sigh mehə tsi ghəʒi konkuala mehg məl lənini hwan hwala ndru nimbua nʒa mulula sa gdari ʒə nihə sa gəriʒi mbi kligiya ho mbi masalachi nimbua shirina ula kobo kla ʒana ghəzi ndra kobo alluta mokobo kləhə sura hənananga sura nʒa ɓiɓai də məi hətihi sisambaləna kobə ʒhə nasau ghəəi rasa ghəʒa makobo na ka ləvi gəri bau kakilə nʒa ndrbeu sai dai ngrawi nembua kumani klə kobowi nahəmbu hə komani ko kuəa ndri ula yanuhumi vala.